हम पाकिस्तान की संस्कृति के बारे में बहुत कुछु जानत हैं। जैसे कि पाकिस्तान इस्लाम के माने बालो देश आयें। जहां ज्यादातर आबादी ज्यादा तर लोग इस्लाम के रहत हैं और इस्लाम को मानत हैं। पाकिस्तान की संस्कृति भारत के उपमहाद्वीपन से लई गई है उन्हीं से जुड़ी भाई है। पाकिस्तान में कई जातियाँ रहत ही जैसे कि पंजाबी, सरकी, पोठवार। कश्मीरी, सिंधी, बलूच, हाजर, पर्टून, दरद, शिनाकी और बुशरो। जो कि पाकिस्तान में नृत्य और संगीत पर इस्लाम की पाबंदी के मारे। भा <hesitation> पर ज्यादा इस्लाम के मारे ज्यादा नृत्य नी होत आये। पाकिस्तान में उर्दू शायरी की गजलि काफी पसंद करी जात ही जोन कि उर्दू शायर पढ़त है। और बहुत अच्छी होत ही जो कि यहाँ भी सुनी जात ही जो कि हमने भी सुनी है।